No gny karazana fromazy koa aloha gny asia resaky da ah misy gny raclette zao gny malaza antsirabe, zaho zao antsirabe eto aloha zany, de misy koa gny le bleu d'antsirabe, ah misy koa gny fromage blanc, misy gny camembert amizay zao, misy malaza eran-tany io raha tsy diso aho, de misy koa gny roquefort, ah misy koa gny comté da misy gny gruyère. Reo aby angamba gny karazana ah fromazy azoko teneny. Misy avao koa gny fromage frais aloha, de misy gny mandrin, le mandrin gny fizakana anazy moa zany, de misy gny la vielle <not understood>, misy gny duracien, misy avao koa gny fromages la tomme de savoyarde. De angamba ampy zay.